أتوقع الاثنين مهمين يعني التحكم في النار راح يحميني والتحكم في الماء راح يحميني، ولكن أنا أختار التحكم في النار لأني يعني راح أوظفها في الأشياء اللي تساعدني في إني أعيش كويس، طبعاً لو أنا محتاجة كمية هائلة من النار راح أقدر إني أستخدمها مثل ما أبي لأن هذي القدرة اللي أنا أقدر أتحكم فيها يعني، فأختار التحكم في النار أحس إنه شي بعد أفضل يعني.